तू वास्तव मां म्येरु भौत अच्छु दगड्या चि यार। जब भी मैं परेशान रौंदु, जब भी उदास रौंदु, तु ऊंद अर त्वेते द्येखी ते ही ना म्येरु मन प्रसन्न व्हे जंद। म्येरु चित्त बूझि जंद। तब ज्वो भी परेशा व्हंदि, ज्वो भि दिमाग मां टेंशन रौंदि, दूर व्हे जंदि म्येरि। और हां यार मेते हंसौणों ते भौत भौत धन्यवाद। मैं वास्तव मां भौत परेशान व्हेग्यूमं छो। आज तु अगर नी ऊंद ना मैं पगल ही व्हे जंद। अच्छु व्हे तु एगि यार।